لأوكان نكون مرشد سياحي و يجو السياح لمدينتي المفضلة نوريلهم الأماكن اللي فيها آثار باش يتعرفو على الحياة اللي كان يعيشها الناس في ذلك الوقت.